Savrìu pa coza di coza di e coza al e ün fantazma per cui a ven nurmal pa chërdìe e sai gnanca s'a ie cuaidün ch'a i cred, magari a lu dizu tan për di 'na coza, ma ën realtà a ie pa gnün ch'a i cred